لبلاصة لي جامي روحتلها و لي في خاطري نروحلها هي لوزان باسكو شوف فيها الطبيعة فريمون شابة و فيها هادوك لي فيلاج تاوعها كيما لي نبغي تسما إلا كاينة بلاصة جو سوتري نروحلها هي لوزان و لي جامي روحتلها هي لوزان